Aminah aloha da sy magnova tsiron'e sakafo gne fampesa an'io karazan'e sira roy io, izany hoe e fampiasa gne sira vovony sy ny sira bokany, io zany mitovy evao na sira bokany no ahisinao laoky na ahisinao sakafo na sira vovony da mitiro- mitovy avao sirony sisy raha miova.